Iaho moa zany sy raha hoe manokan'andro hanaovagny fagnantajahantegna fa da e mandeha tomboky io e solony da eo amigne telo-polo minitry <hesitation> jusq'à une heure eo zany eo zany zany hoe laha ohatry ky anigny par semaine izy mety hoe six heures, par semaine iaho zany mandeha tomboky avao zany gn'asako.